वर्ष सबसे जाधे दर्धनाक वर्ष बितल हले ज़े, काईसे की इहे वर्ष में कोरोणा नामक महमारी फैलल हले ज़े, जैसे की पूरा वीश्व में हाहाकार मज़गिल हले ज़े, और एमे करूडो वेक्ती आपन जान गवादे ले हले ज़े, और के पूरे साल में लगबग महिना लोकडाउन यानि की घर में ही बंद रहेला पड़ल हले ज़े, इसे बहुत दर्धनाक घटना हुए हले ज़े, और इसे दर्ध भरा जुड़ाव हले ज़े।